Au pake transportasi umum noka bemo ia setiap hari karna au kuliah sone au saek bemo terus biayanya sa'e laiesak sone lifun lima, jadi setiap hari ndia au safe la'idua atau la'itelu jadi biayan boe lumayan matua karna setiap hari au lo kampus ahele.